Gyekinna nimguya guksa khin təmong ngyita ningwu pannam laghaiyu akin təmongnyit. Maa kɨn təmong zuu aye gaan ko amsheko bunko ampiwu ko am pinpyok nya'ghal am gimye yok pyokghera mi lyema migɨn shok milak sam nya'ghal. Maa samko mipi kiguna malosin yok'ghu, am kuma wuya. Toh kigu mishe pangnwu, me wuyak yokmi dangina medangnang. Mye dangnang ami pyemanyin pang dangnang pang nimbei mi pyepyei gu ti pyem miginu laghai, kye kayara har yinghe har kuri mi yuaiyima naan kɨn gaan. Mɨlak taghim gaan, milak taghiru gheki, mɨ warima api tangyei am yilgin dei yilgɨnungha. Am da gaanu, ghe pangu laak ta shenong nam ko shikamaakgwu, abiye dopbu toh kipang kenang kyekaiyera kɨn she nya'ghal pang ko am shewu, ku am lyesin lyena aye kuk'gh nghosin ko am gwawu ko am lak yerong, nimsa pang mi lyem migin dima gyeki laak, har pang yinghe har gyoknyin tullungha nan war gaan pang, dimma mangnyin. kigu ko bizin pasarawu kgang, a dang mi təm tsokgera aye təmong mye tabilem pyok nim gwisi kaa, emi yuai yima nan, pang nya am təmdetemong bigul waad ghaane ama pyokpang zhalim laghai har yinghe.